það er langt seilst að saka íslensk stjórnvöld um ábyrgðarlausa fiskveiðistjórnun þetta segir sjávarútvegsráðherra sem kallar það tímaskekkju að hóta Íslendingum refsiaðgerðum vegna makrílveiða nuddstofur eru til rannsóknar vegna gruns um vændi þetta staðfestir yfirmaður rannsóknardeildar lögreglunnar

hjá Stígamótum segir alþekkt að vændi sé auglýst sem nudd

í Amazon eru meðal þess sem leiðtogar sjö stærstu iðnríkja heims ræða á g sjö fundi í Frakklandi forseti Brasilíu hefur sent herinn til að ráða niðurlögum eldanna fjögur hundruð milljarðar tonna hafa bráðnað af Grænlandsjökli í sumar talsvert meira en í fyrra vísindafólk telur að ástæðan sé fyrst og fremst loftslagsbreytingar menningarnótt var haldin í tuttugasta og fjórða sinn í dag gestum bauðst meðal annars að gæða sér á brauðtertu finna lykt gamalla tíma og dansa á

gott kvöld

aðrar þjóðir veiða úr sameiginlegum

segir sjávarútvegsráðherra hótanir

um refsiaðgerðir séu tímaskekkja og nær væri að verja orkunni í samningaviðræður formaður

Evrópuþingsins segir að til greina komi að beita Íslendinga og Grænlendinga refsiaðgerðum ef löndin minnka ekki makrílkvóta sinn þetta kemur fram í breskum fréttamiðlum

boðað nefndarmenn til fundar í byrjun næsta mánaðar til að ræða aðgerðir ef löndin draga ekki í land ég hef boðið þessum ágæta þingmanni að koma og heimsækja okkur Íslendinga og fara yfir okkar röksemdir í málinu og kynna sér málið frá okkar hlið ég hef ekki fengið viðbrögð við því enn en ég vænti þess að því verði vel tekið því það er tímaskekkja í mínum huga að

eyða tímanum í þras og þvinganir ef þær eru til umræðu heldur að einbeita sér að því að nýta orkuna til þess að semja

segir miklu skipta að styðja skoskar útgerðir fram til þessa hafi skoskir sjómenn sagt að Íslendingar grípi til aðgerða á meðan Evrópuþingið tali núna ætli þingið sér að grípa til aðgerða davies fer hörðum orðum um Íslendinga og Grænlendinga og segir það fyrirlitleg áform ríkjanna að auka veiðarnar sakar Íslendingar um að koma fram af ábyrgðarleysi og stjórnast af skammtímahagsmunum það er athyglisvert talsmaður frá Evrópusambandinu sem er er

og Íslendingar það

stjórnvöld um það á umliðnum árum að að vera með

fiskveiðistjórnun það er ekki fótur fyrir því við að sjálfsögðu tökum ákvarðanir þær sem okkur ber og á meðan menn vilja ekki hleypa okkur að ákvörðunum að sameiginlegu borði Evrópusambandið Færeyingar og Norðmenn þá sitjum við ekki hjá og berum einhliða einir ábyrgð á einhverjum sameiginlegum deilistofni það verður aldrei þannig lögregla hefur nuddstofur til rannsóknar vegna

um að þar sé vændi hjá Stígamótum segir dómskerfið hafa dregið tennurnar úr

þótt flestir fari í nudd sér til heilsubótar eru dæmi um að aðrir sæki í nudd í allt öðrum tilgangi að kaupa kynlífsþjónustu yfirmaður rannsóknardeildar lögreglunnar segir að lögreglan fái reglulega ábendingar um slíkt yfirleitt frá almenningi ég hef staðfest að við höfum við höfum fengið slíkar

og fylgt þeim eftir og mig minnir að það séu tvö eða þrjú tilvik sem

á síðustu síðustu mánuðum sem við höfum skoðað tengt því en frekar um framvinduna á því er ég ekki tilbúinn að greina meira frá karl Steinar segir sönnunarbyrði í þessum málum erfiða og enginn hafi verið handtekinn í tengslum við þessi mál lögreglan hefur lagt mikla áherslu á kynferðisbrot á þessu ári og falla vændi og mansal þar undir hjá Stígamótum segir þetta ekki koma á óvart

Íslandi til að mynda á þessum vefsíðum þar sem er

hægt að komast í tengsl við við fólk sem selur vændi þá eru þar inni sex hundruð auglýsingar flest flest fólk í vændi er að taka við mörgum kúnnum á dag

ímyndað sér hver eftirspurnin er vændi sé raunverulegt vandamál á Íslandi sem muni halda áfram að vinda upp á sig ef ekkert verði að gert við erum með löggjöf á Íslandi

sem bannar kaup á vændi en dómskerfið eins og það hefur túlkað

hefur algerlega dregið tennirnar úr þessari löggjöf með því að halda nöfnum

þar með hefur hún ekki

fælingamátt sem við höfum vonast eftir hart verður lagt að forseta Bandaríkjanna að draga úr

við Kína á fundi sjö stærstu iðnríkja heims um helgina sem hófst í Frakklandi í dag gríðarleg öryggisgæsla er í franska strandbænum Biarritz þar sem fundur sjö stærstu iðnríkja heims hófst í dag yfir þrettán þúsund lögreglumenn eiga að gæta öryggis

sjö sem flugu hvert í sínu lagi til Suðvestur Frakklands í dag reglulegar mannabreytingar verða á hópnum sem Rússar tilheyrðu áður þeir innlimuðu Krímskaga árið tvö þúsund og fjórtán boris Johnson mætir nú á sinn fyrsta fund eftir að hann varð forsætisráðherra Bretlands fundurinn gæti forsætisráðherra Ítalíu sem sagði af sér á dögunum það er eitt og annað á dagskrá leiðtoganna jafnrétti er eitt af umræðuefnunum

hrósaði þó frönskum vínum líklega nefndi hann þau sérstaklega vegna áforma sinna um að hækka verulega innflutningstolla á þau það ræða þeir Emmanuel Macron Frakklandsforseti um helgina fleiri tollar verða til umræðu og líklegt að hart verði lagt að Trump að draga úr

við Kínverja

þá eru skógareldarnir í Amazon sömuleiðis til umræðu en þeir eru mótmælendum

leiðtogarnir sjö hittast í dag og á morgun á fundum og auk þeirra Donald Tusk forseti ráðherraráðs Evrópusambandsins þá er þjóðarleiðtogum Indlands Spánar Rúanda Ástralíu og Chile sömuleiðis boðið til leiks forseti Brasilíu hyggst senda her landsins í Amazon

til að reyna að uppræta skógarelda sem þar geisa herinn á sömuleiðis að hafa upp á glæpamönnum sem forsetinn segir að beri ábyrgð á

Brasilíu hafa um sjö hundruð nýir eldar kviknað undanfarna tvo daga fyrir höfðu rúmlega sjötíu og fimm þúsund skógareldar kviknað á Amazon svæðinu síðustu vikur fjölmenn mótmæli hafa verið í Brasilíu og víðar undanfarna daga gegn stjórnvöldum í Brasilíu áhrif hækkandi sjávarhita á bráðnun Grænlandsjökuls hafa oft verið vanmetin samkvæmt nýrri rannsókn fjögur hundruð milljarðar tonna hafa bráðnað af jöklinum í sumar

NASA rannsakar nú bráðnun jökulsins og þá sérstaklega hve mikil áhrif hækkandi sjávarhiti hefur sérstökum er skotið í hafið til að rannsaka sjávarhita

vísindamennirnir hafa kortlagt hafsbotninn og sýnt fram á að mun fleiri jöklar eru í sérstökum áhættuflokki vegna bráðnunar en áður var talið

Grænlandsjökull bráðnar jafn hratt og gert var ráð fyrir að yrði raunin árið tvö þúsund og sjötíu þann fyrsta ágúst missti hann um tólf komma fimm milljarða tonna og hefur bráðnun ekki verið meiri á einum degi frá því mælingar hófust fjögur hundruð milljarðar tonna hafa bráðnað af jöklinum í sumar fjörutíu milljörðum tonna meira en síðasta sumar vísindafólk telur að ástæðan sé fyrst og fremst loftslagsbreytingar

hefur óskað eftir fundi með umhverfisráðherra vegna hættu á frekara berghruni í Reynisfjöru það sé áhyggjuefni að vita af fjölda fólks á stað þar sem slys hafa orðið mikil mildi þykir að enginn hafi verið í Reynisfjöru þegar stór skriða féll þar snemma á þriðjudagsmorgun grjóthrun varð á sama stað daginn áður og maður sem varð fyrir því höfuðkúpubrotnaði enn er töluverð hætta á bergið er mjög óstöðugt og sprunga í því nokkuð vestar en þar sem skriða féll á þriðjudag en þó innan þess svæðis sem girt hefur verið af

hundruð ferðamanna koma í Reynisfjöru á

þetta er einn af þeim áfangastöðum þar sem slysin hafa orðið og auðvitað hefur maður áhyggjur af því þegar fjöldi fólks fer á svæði og það verða slys

það verði að grípa til einhverra aðgerða við höfum gripið til ákveðinna aðgerða það hafa verið

þarna skilti og bætt verulega úr því við settum af stað vinnu við þessa

hversu mikið er hægt að vara fólk við ef það fer augljóslega fram hjá og yfir merkingar þess efnis þá á endanum

ábyrgð á sjálfu sér unnið sé að því að bæta merkingar enn frekar og Þórdís fagnar skjótum viðbrögðum þeirra sem að málinu komi þá þurfi að skoða hvort setja þurfi upp mæla þannig að Veðurstofan geti vaktað Reynisfjall og hvort þörf sé á landverði hvort tveggja heyrir undir umhverfisráðherra Þórdís hefur óskað eftir fundi með honum en hvort svona vöktun væri þá á sviði umhverfisráðuneyti og undirstofnana þess það er eitthvað sem við þurfum að skoða sérstaklega talið er að rúmlega hundrað þúsund manns hafi lagt leið sína á menningarnótt í Reykjavík í dag dagskráin nær hámarki í kvöld með flugeldasýningu og stórtónleikum það var mikið um dýrðir í miðborg Reykjavíkur í dag þegar menningarnótt var haldin í tuttugasta og fjórða sinn dagskráin hófst klukkan hálf níu í morgun þegar fyrstu hlaupararnir í Reykjavíkurmaraþoninu lögðu í hann þetta er í þrítugasta og sjötta sinn sem hlaupið er haldið gleðin var við völd hjá hlaupurum þegar þeir komu í mark þótt margir hafi verið sveittir og þreyttir að hlaupinu loknu tók dagskrárinnar við margt var í boði bæði nýjungar og fastir liðir eins og venjulega sumir gæddu sér á frá hinum ýmsu heimshornum á á Miðbakkanum en aðrir fengu sér rammíslenska brauðtertu við erum að að sögn varðstjóra hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu fór dagurinn vel af stað en gert er ráð fyrir að um hundrað þúsund manns leggi leið sína í miðborgina í dag á stórum viðburðum sem þessum þurfa lögreglumenn að grípa í ýmsa fararskjóta í dag

lokað út af menningarnótt þá

á hjólunum að vera sýnileg og fara þangað sem bílarnir komast ekki lyktarskynið gegndi lykilhlutverki í þar skilaði löng tilraunastarfsemi af sér lykt gamalla tíma

margir nutu lífsins í veðurblíðunni en aðrir sáu tækifæri í fjölda gesta og tóku til í til að safna smá peningi er brjálað að gera nei ekkert mikið d j Margeirs það hefur verið mikið um að vera í

eru hérna talað um hundrað þúsund manns

skemmta fólki veðrið leikur við okkur og þetta er æðislegt er við erum að spila vök á sterum

útrýmt í Afríku þökk sé bólusetningu sem styrkt er af stjórnvöldum og hjálparstofnunum erfiðara gæti reynst að útrýma malaríu í álfunni en um hálf milljón deyr árlega eftir lömunarveiki eða mænusótt er smitsjúkdómur sem leggst á taugakerfi líkamans og getur valdið lömun og dauða þeir sem eru í mestri hættu á að veikjast eru nýburar ung börn og sú staðreynd að ekkert mænusóttartilfelli hefur greinst í Afríku undanfarin þrjú ár er ekki síst að þakka útbreiðslu bólusetninga og stuðnings stjórnvalda og hjálparstofnana við að útrýma sjúkdómnum árangurinn er hvað bestur í Nígeríu landi þar sem búa um hundrað og níutíu milljónir þar hefur ekki greinst lömunarveiki í þrjú ár til viðmiðunar má nefna að árið tvö þúsund og tólf greindist um helmingur allra þar hefur áskorunin einnig verið að bólusetja á svæðum þar sem hryðjuverkasamtökin Boko Haram hafa gert sig

og það eru fleiri smitsjúkdómar sem þarf að hefta útbreiðslu á í heimsálfunni

árlega deyja um fjögur hundruð þrjátíu og fimm þúsund eftir malaríusmit í Afríku langflest þeirra eru börn flugnanetum og bólusetningum er meðal annars beitt í baráttunni en þau bóluefni sem til eru

virka ekki fyrir alla sem þau fá

og tíu daga og veiga þurfti að róa átta til tíu klukkustundir á dag lengst af á móti straumi hún er fyrsta íslenska konan og fyrsta til að róa þessa leið á kajak margir voru mættir til að fagna Veigu við lok ferðarinnar og jafnvel storm á suðvesturhluta landsins á morgun með mikilli rigningu bæði sunnan og suðaustanlands norðan til er heldur hægari vindur og yfirleitt bjart hiti átta til sextán stig hlýjast norðan til Elín Björk Jónasdóttir

fer yfir veðrið að loknum íþróttum Kristjana Arnarsdóttir

íþróttafréttir kvöldsins það viðraði vel á keppendur í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka í dag Arnar Pétursson kom fyrstur í mark í maraþoni og náði bestum tíma Íslendings í hlaupinu frá upphafi í a vann mikilvægan sigur á í b v í úrvalsdeild karla í fótbolta en Eyjamenn eru fallnir úr efstu deild og

United fór illa að ráði sínu gegn Crystal Palace heldur áfram að raða inn mörkum fyrir nýliða er langt seilst að saka íslensk stjórnvöld um ábyrgðarlausa fiskveiðistjórnun þetta segir sjávarútvegsráðherra sem kallar það tímaskekkju að hóta Íslendingum refsiaðgerðum

vegna makrílveiða nuddstofur eru til rannsóknar vegna gruns um vændi þetta staðfestir yfirmaður rannsóknardeildar lögreglunnar

hjá Stígamótum segir alþekkt að vændi sé auglýst sem nudd jafnréttismál og skógareldar í Amazon eru meðal þess sem leiðtogar sjö stærstu iðnríkja heims ræða á g sjö fundi í Frakklandi forseti Brasilíu hefur sent herinn til að ráða niðurlögum eldanna fjögur hundruð milljarðar

tonna hafa bráðnað af Grænlandsjökli í sumar talsvert meira en í fyrra vísindafólk telur að ástæðan sé fyrst og fremst loftslagsbreytingar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

veriði sæl